Ay araha, regny raha izany araha, miala tsiny amindreo lohany fa ao fa aherignanay zany volandreo de miala tsiny amindreo fa eza- ezahanay hatsaraina, tsara lavo hahay hamindra tsara ny solafaka hahay hitandrina ka aleo raha aherignanay volandreo fa am'magnaraka ezahanay hatsaraina fa am'magnaraka zany izy tsaratsara kokoa noho niany.